Araiky fo donko ny biby haiko miady amin’ny andra alin̈y e. Abòakaio fomba fan̈anovany izy lain̈y azoko onon̈o fo vorondolo àby io rô ze baka alin̈y fo. Avio aminjay mason-drô zen̈y maventy afaka mahita tsara koa fa andra mahiziky. Sofin̈in-drô koa zen̈y maren̈y tsara na baka lavitry. Aviô rô zen̈y rô tsy tsy maresaka zen̈y rô koa fa mandeha mandeha mandehadeha man̈idin̈y in̈y zen̈y fa tain̈a ny moramora.